ब्लेंडर का मुख्य उद्देश्य। खाद पदार्थ को पीसना मिक्स करना और तरल बनाना होतौ हाँ। या एक इलेक्ट्रिक उपकरण है। जो विभिन्न सामग्रियों को आसान से मिलाकर एक साथ और चिकना मिश्रण तैयार करता है। स्मूदी और जूस बनाना। ब्लेंडर का सबसे सामान्य उद्देश्य। स्मूदी जूस या शेक बनाना होतौ है। इसी फल, सब्जियाँ दूध या पानी डालकर स्वादिष्ट और सेहतमंद मिश्रण तैयार करो। पीसना और मसाला केला ब्लेंडर का उपयोग मसालों को पीसने के लिए भी किया जावे। जैसे हल्दी जीरा धनिया आदि या मसाला आसान से जल्दी पेश कर पाउडर बन जाते हैं। जो खाने पकाने में उपयोगी होता है कटा हुआ भोजन तैयार करना कुछ ब्लेंडर में शॉपिंग और कटिंग के फीचर भी होते हैं। जिसे आप प्याज लहसुन या अन्य सब्जियों को काट सकते हैं। या प्रकार ते ब्लेंडर का उद्देश्य खाद पदार्थों को जल्दी और कुशलता से मिक्स पीस और चॉप करने होतै हाँ।